Ngone ahu toma dunia nena, angge ngone ahu tamoi aku ua dadi ahu toma dunia ne ngone dahe sulo se jou ta'ala maku digali se maku gosa laha-laha, maku gosa jira ifa, maku duka se maku rasai, la fo ahu na ge sema ena mangale te mansia regu coma te ngone masirete.